Naffa ana hen sanne sanne. Sabi inuɓersite to woni to yaaya jande woni. Ndenno hayeɓe so ɓe jeeyi ton nafambe fernamɓe dum. Ko heewi ka fuu, toon ni neɗɗo suɓoto anndal muɗum, beyda ɗum e mbaawka muɗum.